Ny kolontsaina any Italia, iry zareo dia manana kolontsaina iray amin'alalany famokarana pizza sy paty maro isan-karazany, ary koa ao Italia dia misy tànana iray izay hitoeran'ny papa zay loh- lohan'ny fiangonana katôlika.